Ditlindjen e kisha festu n'Itali bashkë me shoqe. E kisha fillu mëngjezin me ni kafe tipike italiane tu pi ni kapuqino. Mandej për drekë ishim shku me hongër pica ose pasta në ni restoran lokal. Darkën e kishim mbyll me një darkë t'veçantë në nodnjë teracë që ka naj pamje t'bukur. E ndërmjet ktyne vakteve kishim shetitë nëpër rrugicat e bukra t'Romës.